<hesitation> kwenda kumbika ghuku, kama kuku hufunga nyumbani huende zawana waweze kuharibia nguku. Kabisa kuhungulia nguku kwamwika mchinja, achinja nguku. Aghenda kukichinja nguku, wabandika mathi yakoo, waghenda kubandika mazi wamnyonyoa nguku, kaminda kumnyonyoa wamsuta vitana, wamsenga senga. Ukabinda kumsenga senga nguku tayari wa- wadoa mmh! hoga ida waisuntaa. Kwabinda kuisunta webandika jikoi, kaminda kuibandika jikoni tayari wagea munyu, kama una ndimu au limao wagea vyaseukaa waikaanga ida nguku. Mathi ya kwanza yakanyaa wagea mathi kidogo basi ukavitu vipate kwiva wetehana. Ukabinda hoo wasenga senga vifukuja zakoo, vitunguu vyakoo haya unamaana hiza huya karoti, una hoho wasenga senga, wakaanga ida nyama namavuta, kama una mavuta matupu wakaangia kama waongeza hivi hivi tuu wamchemsho wagea vyatukuja zakoo vitunguu pai kabinda hoo nyama ida yaseuka wagea mchuzi, yaseuka lukoa. Halaa kama wandeza kuikaanga doa mavuta, nenda kudoa mavuta wakaanga viazi dahizo vyako, kwabinda kuvikaanga pele basi wakupwaa nyama yako ya nguku mla. Ukaikuku wanya naseuka dikodiko wanamchuzi mtana.